<hesitation> Marobe, misy ataontsika hoe vitiky mainty, amin'ny alalan'igny zany i magnano lavaky de amin'ny alalan'igny itohanany sakafo, agnajariany sakafo lafa avy koa moa gny ora lava, ao koa i misy misitriky. De ataontsika koa hoe <hesitation> renim-bitiky izay atao hoe bibilava na hoe lapata. De amin'igny koa zany i mivotriky ao, de amin'igny i tsy len'ora, de amin'ny alalan'igny koa i mafaky mijoko biby ambany tany, maromaro aloha.